അദുഗേ മല്പര വരിതിഏസ് ഓഫ് പാത്രേലേ പോദു। അവി ഇന്ഛി ഉപിയോകു മല്പോദു ഉന്ദു ഗുത്തി പോദു। ഏക്ജമ്പേലേ കദൈ ഹോലിഗേ കരിനേ മല്പരപുര। പ്ലുസ് മല്പേരേ അയ്രന് കദൈ ബന്ജിഗ അരോഗ്യകു। ഏദ്ദേ നോന് സ്തിച്ക് ഏന്നേ കദിമേ ബലകേ അപുദു ബോക। ഹുന്ദി, സമ്ബരു, കുര്സു, ദലു, ഹോലിഗേ, ഹുലിസാരു। മല്പര അപുദു മദികേ ത്രദിതിഓനല് ചൂകിന്ഗ്। ബോക തസ്തേലേ ഇപ്പുന് ഇതേമ് സ്തീലു। <hesitation> ബോക, ദീപ് വേസ്സേലു, അന്ന, കിദ്ജി, ബിര്യനി। അന്ജപുര മല്പര ഏദ്ദേ അപുദു തവ, തവത്। ഛപതി, ദോസേ, പരോത, രോത്തി, ബോക അയ്രന്। തവത്, ദോസേ, ച്രിസ്പ്യ് അപുദു, ബോക നോന് സ്തിച്ക്। ഏദ്ദു ഏന്നേ കദിമേ ഉപിയോഗ മല്പോലി ബോക। ചൂകേര് ബുര ഇദ്ദേ ഉന്ദു ഐത അന്ന മല്പോലി। ബിര്യനി പലൌ ഛോലേ ബോക ബേഗ ബേലേബേ। ഇപ്പുന്ദു ബോക സ്തീല് ചൂകേര് ഏലേച്ത്രിച് രിചേ। ചൂകേര് അന്ജപുര് ഉന്ദു ഏതേ ബോക ഛമഛ। ബോക മിക്സിന്ഗ് ബോവ്ലു ഔപുര ഉന്ദു।